"Quande t'ê piggiou o scripixo de becciâghe a moggê! Bellin, ti ascì comme te vëgne in cheu?". "E lê a no l'é bagascia, scusa? Solo corpa mæ?". "Lê bagascia, semmo d'accòrdio, sensa dubio". "A veitæ a l'é che con lê a no becciava mai, e con mi, niatri insemme, emmo visto e stelle".